സതുര്ദയ് ഇസ് ഥേ ബേഗിന്നിന്ഗ് ഓഫ് ഥേ വീകേന്ദ്। ഇത്'സ് അ വേര്യ് ബുസ്യ് ദയ്। നേക്സ്ത് ദയ് ഇസ് സുന്ദയ്। സോ, ഇ ഹവേ ഫ്രീ തിമേ ഓന് സതുര്ദയ്। നോര്മല്ല്യ്, ഓന് സതുര്ദയ്, ഇ ഹവേ അ ലോത് ഓഫ് ഇമ്പോര്തന്ത് വോര്ക് തോ ദോ। ഇ ഹവേ തോ തകേ ചരേ ഓഫ് മ്യ് ഫമില്യ്, ഫ്രിഏന്ദ്സ്, ഏത്ച്। സോ, ഇ ഹവേ ഫ്രീ തിമേ ഓന് ഥത് ദയ്। ഓന് സുന്ദയ്, ഇ ഹവേ ത്വോ ദയ്സ് ഓഫ്ഫ്। ഓന് മോന്ദയ് അന്ദ് ഫ്രിദയ്, ഇ ഹവേ വോര്ക് തോ ദോ। ഓന് സതുര്ദയ്, ഇ ഹവേ അ ലോത് ഓഫ് വോര്ക് തോ ദോ। സോ, ഇ ഹവേ അ ലോത് ഓഫ് പേര്സോനല് വോര്ക് തോ ദോ। ഇ ഹവേ അ ലോത് ഓഫ് സ്പോര്ത്സ് ഏവേന്ത്സ് തോ അത്തേന്ദ്। ഇ ഹവേ അ ലോത് ഓഫ് ഹോബ്ബിഏസ് തോ ദോ। ഇ ഹവേ അ ലോത് ഓഫ് വോര്ക് തോ ദോ। ഇ ഹവേ അ ലോത് ഓഫ് ച്ലേഅനിന്ഗ് തോ ദോ। സോ, ഇ ഹവേ അ ലോത് ഓഫ് പ്രോബ്ലേമ്സ്।